Fayde ɓe naftiraade baafal ngal ɗiɗi, kadi eɓe njaati e ndiyam ngol, teeŋol ko "slurry." Nde "slurry" ngol naftiraa e sappoore, ndiyam ngol njaltinaa, ngol no jogii baafal ngal ɗiɗi. Eɓe tokkaay e ngol e hikkaa, tigi moƴƴe no ñaɓi.